اكيد الفن ممكن يكون له تاثير سلبي طبعا على المجتمع لما يكون مسيس او لاهداف تستهدف يعني <hesitation> تستهدف انها تلبي اهداف اجندة سياسية معينة فبيكون ما فيه <hesitation> الهدف ال المنشود الي يعطيه فايدة بالعكس بيكون له تاثير سلبي